واه عندي ثقة بلي الآلات قادرة طور مشاعر يعني يوليو عندها مشاعر كيما الانسان و بلاك مام كتر خاطش مع الوقت راه طور كلشي مام الذكاء وحد الوقت كنا نڨولو الذكاء هو ميزة إنسانية و اليوم رانا نشوفو ذكاء اصطناعي سما مام غدوة تقد تشوف العاطفة الاصطناعية